मोइ गान् हुनि बेसि भल्पम्, करन् गाने अम मोन्तु भल्कोइत् होइ। होरि तु भल्कोइत् होइ। अरु अम मेन्तल् जुन्तो, अम मनोकिक् जुन्तो, अम मोन्तु अम बेअ होइ थके। मनोकिक् अमि बेअ होजिनि ब थकु, ते ते अम सिन्त जोदि होइ थके। ते ते अमि जोदि गान् भल् गान्बो हुनो, ते ते अम मोन्तु भल् लगि थके। अजुन्बु दुखस् लेहेबु, पहोरि बोले अम होहए कोरे गाने अमक्। अरु गाने अम मोन्तु फुति रखि बोले होहए कोरे। किस्मन् गाने अम अरु किस्मन् कम् कोरि बोले, भल्-भल् कम् कोरि बोले होहए कोरे। गाने थ दोरपनिस्त के अम जिबदत् कम् कोरे। जोदि अम दोकु होइ थके, तेने होल अबि बेलेगेकु, बोस्तु दोरपि लेकु नखलो। अम गान् जोदि अमि हुनो, ते ते भल् गान् जोदि हुनो, ते ते अम मोन्तु मोतिवते कोरे, अम मोन्तु अरु होलो उख दिय अमि कमक् कोरि बोले, किब बेलेग्, किब भल्-भल् कम् कोरि बोले उख दिय। गाने अम मोन्तु भल् कोइ थवे, खुब् हुन्दोर् कोइ थवे, कित ब खुब् मोन्तु भल् कोइ थवे।